Kaake gadane cafrirɗe nafata ko so neɗɗo gañiima ɗoon ɗoon mbele dartina ƴiiƴam ɗam e waɗde ko fotata waɗeede hen gila uure nde tampinaani gila ni waraani. Ɗum heewi waɗeede ko e sakkoos, kala gañiiɗo hade mun yahde suudu safrirdu ko tawa fuɗɗorto.